أعلم أنني سأفعل ما أختبره فيما يتعلق برد فعل الآخرين لأنه حقيقي جدًا لدرجة أنه <hesitation> ليس جيدًا. لو كان جيدًا لقلت إنه نفس الشيء، لكن عندما لم يكن جيدًا سأقول.